Wo dèda miɔ̀ŋ wò yaà wa wo jɔ̀àkàiŋ wò naŋ wa yèwè fùɔ̀ŋ kpɛ̀ɛ̀lɛ̀ wò naŋ wa hnè. Wò naŋ wa hnè, ko jawa nyiŋ niìŋ nàŋ yaà wa ko sùgbùuŋ. Yèè wo dèda miɔ̀ŋ wo yèye miɔ̀ŋ zà ko ko jawa kùmiauŋ niìŋ yaȧ. Wo yèye miɔ̀ŋ yaà wa sànèɛ sùà, yèè wo dèda miɔ̀ŋ wò yaà wa wo nyuùŋ yèwa, soo wo dèda miɔ̀ŋ naŋ wa ɓèmè yèye miɔ̀ŋ wò nauŋ mɔ̀nɔ̀ŋ yèè wò nauŋ kɔ̀ɔ̀ kuii ko sùgbùu, kuii wò naŋ jeè àŋ naŋ wi kòmò yàwi nààŋ gbiŋ. Kɛɛ wo yèye miɔ̀ŋ kià wò yewe wo dèda miɔ̀ŋ zà kuii wò yewe.